يا بنتي انتي شاغلة نفسك بالطيارة ليه ، انا ركبتها مليون مرة ومحصلش أي حاجة ، بطلي تشوفي بقى الأفلام اللي هما الناس اللي بتقع بقى من الطيارة والكلام ده كوني عادية خالص ، اركبي الطيارة وكوني كويسة ، حاولي تشوفي تقرأي الأذكار حاولي تتنفسي كويس وهتلاقيكي زي الفل بجد صدقيني